Ikweli inkoko ingamtam mbumu ndwino waifuga kutokana na kwamba muntu wio mazoea yanokapela kuu aku- akuipelicha kudia mala kwa mala ko kuzana vivia kwevie nokuijengea mazoea kuipericha kudia. Inko kengi kumtambua manhangapi la fuma kwi akula ku aku- akuyapanganda sire pa kwepa noufaa gei inkoko yanjo kumsogelea kujenga mazoea yaya noa kaipelicha kudia vivio kwene